Kontak gena ge ngom kare so gahi so loho coma so sone balon, kontak gena si ngone butu so loho ge strom ge ena tagi dadi balon gena ena loho, si ngone so sone strom ge ena tagi rewa, dadi balon ge ena sone.